الشعر حتى في العصر الحديث عندو مكانة، يعبر على الأحاسيس بأسلوب راقي. صحيح التكنولوجيا طغت، لكن الإبداع في الكلمات يبقى يعكس الروح الإنسانية بطرق جميلة وعميقة.